في يوم من الأيام، ضاعت عائلة من الطيور هم في الطريق، في موسم الهجرة. الرياح كانت جوية والمكان ضبابي. وبعد مدة طويلة، لقوا جزيرة صغيرة يقدرون يروحون فيها. وهناك إكتشفوا إن هالمكان صار لهم مأوى وأمن.